पहिले के जमाना के हिसाब से अब के लोग दवाई के प्रयोग कई के जादा लमबा जीवन जीले। एह नाते जनसंख्या बढ़त चल जाता अउर प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, और पृथ्वी <hesitation> के असंतुलनो होत चल जाता। लोगन के मृत्यु दर कम हो गइल बा जबकि जन्म दर बहुत अधिक हो गइल बा। <noise> जेसे हर देशन के प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल पे भी प्रभाव पड़ल बा। जादा मनई यानी जादा संसाधन के आवश्यकता अतः संसाधनो के दोहन होता। जादा <hesitation> जनसंख्या भइले से प्रदूषणो बढ़त चल जाता जैसे जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, और मृदा प्रदूषण। ए कुल मनुष्य के पतन के ओर अग्रसर करता। एही नाते दवा के जरूरत बढ़त जाता और उहे दवाई प्रयोग कईले के नाते इंसान के उमर बढ़त चली जाता और उहे प्रक्रिया बार बार दोहरावल जाला।